فما أولاد جابولهم دارهم لعبة هكايا ،يلعب بيها يلعب بيها يلعب بيها وكل شي ، كل ميلعب بيها يهزها ويرقد بيها يرقد فيها معاه ، يحب هكا اللعبة علخر ، نهار هكايا مريقل وهكا ، واللعبة هذيكا ولات تكلم فيه وتسأل فيه ايش بيك أنت لاباس وكل شي ، قاعد يخزرلها هكايا ، أمو خافت منها أما هو مخافش منها قالها لا هذيكا لعبتي الجميلة وهي تشعر بيا كما أنا نشعر بيها ، وهي فعلا مش معناتها هذيك جنية أما لعبة.